نهار من نهارات والمجموعة متاع الطيور قاعدة تهيج من بلايص الباردة لبلايص السخونة، فما عائلة متاع الطيور من الطيور هاذوكم ضاعت، غاب عليها بقية <hesitation> بقية المجموعة، ولاو قرو أنهم يبقاو غادي ويلوجو على بلاصة في الغابة أتكون أمنة بالنسبة ليهم وينجموا يتخباو فيها حتى يلقاو كفاش باش يتصرفو.